Uu, oo'ore roga'a aririi- haraaboroo bo ai'o'oo, a bioga biaupa ii'oo ii ai'oo. Roo'ore oritu- haa'ita bokari ta bioga kara- haaboroo bisio kepaipitaroea. Bo suku'u ai'otei ii'aa, oo'ore bo tai'o haia roo'ore karukara, aripu ai'osiibai ii tareo. Ha a uka birabira- haahuroo ii'oo ii tabirioarei. Ha tare riirii- haraaboroo eipaareha suari ai'otei roga'a hioko'i oira ii'oo. Bisio ro korihua roo'ore karukara ta suaripita opuruuihara bo ori'ori'oroarei. Hioko'i bisio ro ai'ohua ta o harobohara oo'ore obahari sa uka sii'eipita o ebuhuu oo'ore bo petuu. Oru bisi oo'ore bo tai'o, ai, parukoro'iripa oo'ore bo birabira'ooarei. Ha ooiraarei oo'oore bo ai'o'oo, oo hare'ohara roga'a ai'otei ii'oo. A biki'asipita roga'a ai'oribohara bisio o rasuribaa, bisio o kaakaruribaa areha o ageribaa bapiarei hioko'i o korosopieribaa areha opuruu'oeaa, a biki'asipita sohuhuara oo'ore bo asii bisio oira apu oira apuhua. Hioko'i bisio oira kairebaa roo'ore asii'iita, o a biki'asipita roga'a be'aehara hioko'i sa torieboo boori kee'itaarei boorire obahariaae hioko'i sa aripupita taruu'e'oe boo'ore oiraarei oo'ore obahari. Ii'oo hioko'i iaareha oira riirii- haraaboroo ii'oo bo tai'o kai eipa'oo bo heiha. Bo tai'o oo'ore a iriauhua ha oo'ore bo ai'o'oo a eihapita utee- haahuroo. Oira hioko'i ii'aa, o biki'asi ai'o ii'aa. A riikapa- haraaboroo haia arui'ee- haraaboroo hapita a uka iriau- haraaboroo, a uka birabira- haraaboroo. Ha airari piro o iriau- haaboroo piro iboee piruru- haaboroo. Ee parukoro birabira'ee. Ha oiraarei oo'ore bo ai'o'oo oo hare'ohaa ai'o roga'a. A huraibaa airari, ha bo ai'o'ooarei pita o riikapa- haraaboroo haia a rui'ee- haraaboroo bo aai'o'oo eipaareha asii sohu ai'o ii'oo. Oru bisi roo'ore karukara, ori iisii'iita haia, riira bo ebu'ebu'oro ii'oo ii ai'oteo, a biki'asipita ebuhareeroo, are o riiriihareero sa o ai'o- haraau ii'oo, bo ebubuu'oo riopa bisio opii'a riira tare kori- hareeroo oiraarei oo'ore bouhi. Bisio riira korihua oiraarei bouhi, tare paakorapita opuruuihara, tare paakorapita kaakaaso'obohara oiraarei oo'ore bisio upuruuriiaa oiraarei oo'ore riira bo ori'ori'oro. Bisio o ori'orihua oo'ore eiha iripa o a kaakaaso'obohara. Haia a kaakaaso'o bohara bisio o ori'orihua oo'ore karukara subu, karukara basi a oru bisi teaehara haia bisio pita oira oo'ore eiha iripa. Hioko'i a bo ai'o'ooarei a biki'asipita ebuihara oo'ore bo ai'o'oo. Ha bo teabuu'oo bo ebubuu'o, a hisi'a piteea oo'ore bo ebubuu'o, ha oiraarei oo'ore pita o ouiia oiraae obahari kai oro ai'oea a hare'o- haapita ebuihara ii'oo bo ai'o'ooarei. Eipaareha biki'asi ai'otei roga'a ii'oo haia a biki'asipita ebu- hareeroo oiraarei oo'ore bo aruhe. Bisio oirau aruhehua oiraba oo'ore bo paru a biki'asipita toribohara oo'ore bo paru taha'oo ii'oo ii'oo oirau aruhe'upa ii'oo ii ai'oteioo. Karukara haia ii'oo bo tai'o. Ha bo birabira'ooarei, parukoro birabira. Oo'ore bo tai'o parukorokari oiraarei, bo paasi'i oiraarei ahea'iripa. Eipaareha a ibooe piruru- haraiboroo, bo eba ta ta'iriibohara, a uka oiraarei rete- hareeroo oo'ore uu arupita husiroarei, irau husiroarei o iriaubuu. A o riiriibohara oo'ore kobasi korauro, piro pirurubohara, uka ata'e pirururo a huraibohara iibooe. Hioko'i sa piruruibouba toku'uiboo. Ha oiraarei are o toku'uibaa piro uka rekorekopita toku'ubohara, a ahe'apita abeehara oo'ore bo toku'u bo hura'oo o iriau'uropa ii'oo, parukoro kari. Ha oiraarei oo'ore pita hiri'oeaa o bo biki'asi hioko'i ii'aa bo ai'o a hokopi'eebohara. Tare paakorapita raata- haaboroo iitareo. Bo tai'o haia roira roo'ore ii roo roo'ore iiroo karukara. A paakora piteea riira bo raata'oro oiraarei bo birabira. Tare parukoropita ebu- hareeroo oiraarei oo'ore bo hokopi'e'oo, ha oiraarei oo'ore riira bo ou'oro bisio pita bo ai'o, hare'ohara ai'o roga'a hioko'i riiraarei ii tareo, hare'ohara ai'o tei ii'oo. Uu, abiki'asipita hioko'i ebuihara oo'ore heetapita o rasuia. Bisio heetaapita o rasuribaa, a biki'asipita ebuihara, ha heetaapita o koriribaa haia bo ebubuuri hioko'i ii'aa, haia bisio bo epuu ageribaa oiraarei bo ebubuu haia ii'aa, ha bisio o siuribaa haia, korikoripita o huraribaa bo ebubuuri ii'aa, ha bisio o hirohiroribaa oiraba bo'ua, a biki'asipita ebuihara, oira hioko'i are o riirii- haraaboroo ii'oo. Riira ai'obuu ii tareo bo eiha haia oo'ore karukara, eipaareha, eipa'ooraba o hirohiroribaa a biki'asipita roga'a hokobohara oo'ore bo ebubuu'oo ii'aa. A o riirii, a o riiriipi'ebohara hioko'i o baari haia, haia keeari. A o riiriibohara pita oira ebu- haraaboro, o riirii- haraaboro areha bai huku- hara'oeroo bo ku'uku'u oiraarei bo ai'o'oo ii'oo. Ha bo tabirirori bisio uka bai'oeaa aru bo ai'orori ai'obohara, hapita oira ii'oo, a itokopapita riiriihareeroo oo'ore bo ai'o'oo. Eipaareha riopa oo'ore bo ebubuu'o ariopa o riikapa- hareeroo.